Ihó má ta nani <hesitation> igo hoxhi <hesitation> ati'ó ati'ó iin cantida jan <hesitation> endo jan natando amigo maxhi maxhi, <hesitation> dekaña na kué hoko amigo, té xe tekua kuando kuniveexi té kan chedenró, kandó iin comida <hesitation> endo vikoté nayo'o ján chendó já kú amigo nró.